Na andi dan uwanko dinni gagzo ku banan beinni bu ko kuwa dunni ko a bei soto so gara na kolko labarni ka go don sabo ka zoiti zigo na molko ɗenan ni wansi gomko bu ko ana ta wane kute gommu ga kai a dennan ni na zina ka daisi sabog denan si a taimako kinko amma ɗenan ni zinabu han wulaƙanci a hawoto sei ka mo anta wane kute mokinko a na goaibu af han shana bu kute mu gommu ki kai zaman ɗo a ishe marshe ma sheke amma mota bu har wanɗe wanse ki tiyyake goggo anke sheke kamente enko handi moto bu sai kuwartu kare maka na meshe to na bolko be i ɗonon mi zinam mi ko deisi don sabon n- na bei ɗonon ni zinam duk a taimaken ku ho sina ko matsata ka go gani na matsateno ana tu ganko.